Le frein'ny busikin- bisiklety na frein'ny tômôbiligny ndraiky, izy io zany karakarazany hoe ôhatra antegna hoe mandeha igny de mila mijanono tampoka de amizay mba tsy magnimba raha regny igny regny regny nat- regny le hoe frein, aveke koa fa ôhatra hoe mijanono tonga de frein igny fôgna tirena de mijanono.